मार्ग निर्धारण कू हमथै दिखण चैंद की मोबाइल एप मा मैम खोलि सकदा। वैवसाइट मा जानकारी देख सकदा। वर्तमान स्थान दर्ज कन। जीं जगह जाण ऊ दर्ज कन। जू सबसे छुटू मार्ग च ऊ दिखण। सबसे तेज मार्ग दिखण। वैकल्पिक मार्ग देखी सकदा। दूरी जानकारी समय जानकारी। यातायात की जानकारी। जब हमकुने अनुकूलित तभी हम मार्ग चयनित करला।